Ny ecureuil ndraiky koafa io zany koafa andro manintsy reny, <hesitation> izy zany koafa aminy andro mafana izy mitsakaraka kalinazy reny, bakeo atambatambatrany raha io, koafa tonga amizay boka nintsy io, bakeo io kaliny kaly nalainy sy nitsakarahany io, io fona hoaniny bokeo, karaha zany.